هفضل ان انا اعالج اي مرض لأن دي من اكتر الحاجات اللي بتخوفني في الحياة ان انا <hesitation> اتعب أو ان حد بحبه يتعب فا هحب ان يبقى عندي القدرة دي عشان اقدر ان انا اشفيه وميتبهدلش كشف عند الدكاترة أو الأدوية أو ان هو ياخد حقن كل دي حاجات بتبهدل الانسان يعني.